Vacuum cleaner wngkha kaisa hadwlwui tei kwbangma moila rok no saaf khlaima machine. O machine nokbar kusubui moila no saaf khai o. O machine o kwbangma manwui tongo jemon motor fen nozzle airflow filter tei bag. Motor tei fen khe nokbar no kusubu tei fataro khibi o. Jefuru nokbar kusubui tongo afuru miola rok bo kusubjagwui thango tei pipetui khe nongkhorwui thango. Pipe ni bukhugo bag thepajak tongmani bai moila rok bag o thumjagwui thango. Waisa bag kwplung wngkhe moila khibui mano tei bag no taisa thepai mano. Amtwi khe no vacuum cleaner kaam khlai o.